Min kaa bineegiir gooto anndumi, mo ndiyan oo, jooni non oo duu aɗe waawi waɗtudde hen faa mbaraa ñawuuji, geeƴi ñaw. Walla faa lamminaa ñaandu nduu. Ɗun nii woni ko kañun kaa heewi nafude e banngal waɗeede muuɗun e ley ñaandu.